Minim dɛ iyi yɛ wo dzen papaapa. Naaso me nsɛm a medze rema wo, m'afotusɛm nye dɛ, ɔyɛ a da ntsɛm. Sɛ eda ntsɛm a mber tsentsen a epɛ dɛ eda nyinaa no ebotum ada na etum asoɛr ntsɛm na edze akɔ wo ndwuma do na akɛyɛ. Annda ntsɛm a, ɔbɛyɛ dzen dɛ ebotum asoɛr ntsɛm so. Ntsi, m'afotusɛm a medze rema wo nyi. Soɛr - da ntsɛm na etum so asoɛr ntsɛm.